Mënko mëñoow kate udeyarú bare pëñáak páapan. Uwora wí mëntíb wí bëko bëñoow rek pëñáak bul kacëli puŋ. Mënko já mënte udeyar káaţ këká mëntum pëpok má mënko dooţ já mëŋal pëtíb bá.